A jnik' r jnik'rjil <hesitation> jun qxwinqiil xtiq b'iij mu xtiqyool puq k'u'x jnik'poq ri'rjil jun qxwinqiil, k'o ri kb'inik qaqche rjil k'ore kb'inik nim rjil no'j kum qka'yij teq uj utz qaqche r qaqche <hesitation> poq, kchkun chqe qaqchee rjil qka'yij, chemo, chemo wu utz uj k'olik no'j te'q ka'yij te'q kuj yab'rik nim poq keek nim poq kchuknik, rech kuj jutzrik sicha'riq xwinqiil nim poq qa kqaax puqwi' jrub'rjil kepli xtiq b'iij jrub'rjil jun qq'aab' si xtiq loq'taq no'j kum qaqche k'a, no'j k'o rcheek jrub'rjil jun rb'aqp qwooch xtiq yaa'nim si k'otaq kk'eyxik uche xtiq loq', no'j nim rjil njeel k'ri', cha'ri qxwinqiil, xib'al rjil xaq qal qka'yij ri'taq uj utz qa kylow ri puq k'u'x taq uj utz qaqka'yejpoon ri'ke nim poq uj k'olik chemo utz uj k'olik.